Jeece rǝ lě ewee ye ri wǝǝ, ggbomarǝ mǝɨ ademɛɛ mɨ koŋtoŋpǝreye wǝ́ ye ri. Gbomarǝ sa wǝǝ vonɨ koŋwǝ e le yeemǝ oturu ǝ lǝ fǝ e le fieeni wǝ́ ŋʊŋtɛ ya lǝ́ǝ pǝ mɨ ŋ kpii rǝ wǝ́ lo koŋ wǝǝ, oturu ǝ lǝ kǝ́ sǝrɨ. Oturu ǝ lǝ fǝ e le pe yee oyupǝ. Vonuŋ ademɛɛ ŋwǝ ŋkpɛ wǝǝ, ŋʊŋtɛ ya lǝ́ǝ pǝ ko oturu la tarɨ o mɨ ko ǝ mǝ sǝ ŋwǝ ǝ fǝ e pe yee oyupǝ. Koŋtoŋpǝre ŋwǝ ŋkpɛ wǝǝ, vonuŋ ŋʊŋtɛ ya lǝ́ǝ pǝ ko aŋʊŋtɛni oturu wǝ lóo poŋ a yɩrɩ. Vonuŋ o lo ko atɛɛkǝ ŋlǝ̈ŋlǝ̈ ewee lǝ ǝyǝwe yǝ ponu mǝ lǝ̈ oturu ǝ lǝ sǝ ŋwǝ ŋkpɛ vǝ́ e le pe yee lö oyumwɛrɩpǝ ko wǝǝ, oturu ǝ lǝ sǝ, ǝ fǝ ǝsǝǝrɨ ǝ fǝ e kpii oturu wǝǝ eweniye aŋʊŋtɛni oturu ewee yóo poŋ e ri rɨ lǝ̌ rǝǝnɨ; paa vǝ́ ŋʊŋtɛ lǝǝ tɨ ya lǝ́ǝ pǝ wǝǝ oturu yǝ ŋ tɨ la nya yǝ yeh ri. Rǝkɨsa mǝŋ aŋʊŋt:eniye wǝ́ ve le re yǝ ŋpaŋpa ǝ lǝ pǝ nyarʊ wǝǝ wǝ́ ǝ lǝ sǝ wǝ́ e le pe fii ko wǝǝ wǝ́ kɨ lq cɩɩ oturu ǝ lǝ fǝ a la tɛ rǝ akpaa lo oŋuŋkǝ. Gaalǝrɨkǝ ǝ tɨ ǝ fǝ a tɛ rǝ akpaa lo oŋuŋkǝ wǝ́ wǝ lo ko wǝ lóo ro mǝŋ jukpǝ rɛ wǝta lǝ mǝrǝ amaa wǝniǝ ko wǝǝ yǝ ŋ tɨ yǝ poŋ kɨ. atɛŋ ŋlǝ̂ ǝ lǝh tɨ mǝ ŋ fǝ ǝ fǝ e yee oyupǝ. Oturu ǝ lǝ fǝ o lo co.